Jawiye, feburuye, marse, awril, mee, juen, juye, utte, septemburu, oktoburu, nowanburu, desemburu. Ayiwa, <hesitation> minen du wonaa ɗin lebbi min kiisoto. Lebbi ɓaleeɓe du ana woodi. Kañum du, jooni ka lebbi sappo e ɗiɗi.